Ben, besorrieiva fâ unna bella dedica, mettighe o nomme da persoña ch'a reçeive o biggetto, çercâ de-de no scrive solo che graçie, ma anche de scrive anche a raxon pe-a quæ se ringraçia unna persoña... E magara çerne anche unna qualitæ de biggetto particolâ, un biggetto ch'o segge bello da vedde... Unna cösa coscì, dieiva.